Oiraarei ii'aa ii husiri hioko'i a bisioea bisio bo raata'oo oo'ore roirarebuu roo're oitaa'ita kai bo puuriaro, sa roirare'ue tari'ata roo'ore oitaa'ita roiraba ruupe pitee. Eipaareha bisio uka roirareupa roiraba ruupe'uiaa, bo haruro a hokobohara oiraaarei oo'ore bo pu'abuu'obe. Ha aripu husi oo'ore bisio biraraba ato'atoroeaa roo'ore oitaa'ita sa uu, roira tarai'oriboo bisio, a riiriiabaa sa birareeraa tari'ata haia oru roira sa bisioreboo, oruarebeeuba sa oira o hurapi'ebeboo oo'ore ii'oo ii puabuuo kai oo'ore bo ruupe bo puu'abuu'oo. Arei oirare- oira kuuku'u- hareeroo oo'ore bisio bai hoko pitee ii baa oiraarei ii husiri, oruarebuu roga'a oo'ore hori husii. Oruarebuu bisio ro oo'ore bo riari sa roirare oitaa'ita, ha oitaa'ita sa oirareroe oo'ore bo riari. Eipaareha ii'aa ii huk, ii'aa ii hukubuuri a bisioea bisio iru'e taibu a hurabohara ahe'a taibu rogaa a hurabohara oruare- haarieri sa oirarerie arii'opita oo'ore riira bo pu'buu'oro haia riira bo kepai'oro haia heetaapita pita hukuriihara airaba pirio bo okuu boitoopai. Roirare pitee roo'ore oitaa'ita bo reoreo haia bo ato'ato roiraba. Kai bisio eipa riiriiribaa eipa'uu ato'ato pitee'uiia, sa eapita ato'ato ue kai sa o koeribii oo'ore topa betekaabuu sa o koeboo oo'ore boriari topa betekaabuu roiraba roo'ore oitaa'ita sa retepito betekaa'oe oiraarei oo'ore bo araa- ruruhara haia bo rekoreko eipaareha oru oira ii'aa a ohurabohara riira are'ure oo'ore bo ohopa pu'apitee sa eapita pu'arioboo oiraarei oo'ore riira bo pu'abuu'oro baire hioko'i boo'ore oirai bo ruupe. Ha bisio uka o hurarioba hioko'i. Sa oirai eburioboo hioko'i ei tahiro'oo a hokobohara. Haia roo'ore oitaa'ita sa araa- ruruhaapita ato'atoroe oiraba boriari. Bisio eipa'oo hokopi'ereupa bisio pita uu oiraba hukuroepa oo'ore boriari kai oru roira oru oira boriari bisio etauroraba hokoe huku'oepa sa taraio'oe oiraare oo'ore bo riira bo o taria'opa riira oo'ore bo- bo hukubuu kai bo kokubuu oru riira. Hioko'i bisio sioeupua o ta are riihara roga'a oo'ore riira bo pu'abu'oro. Bo tabirirori pita oira hokopi'ehareeboroo oo'ore bo haruro riiraarei tareo oitaa'ita haia bo riari bisio uka tarai'orapiu uropa oirau topa tahiro ruuperiia. Ha bisio tarai'oriia hioko'i, sa oira taupaeboo oo'ore pu'a'uropa riira sa Eakapita pu'arioboo hioko'i eipaareha tare pooporerapuuia. O tare pooporerapuuia tareo oitaa'ita haia boriari pua'uopa riira abai hokobohara hioko'i oiraarei oo'ore ruupe tabiri arei eakapita aba'oehara riira are'ure. Ori ii'aa bo haruro a hokobohara oiraarei oo'ore bo ruupe bo tabiri'oo kai oiraarei oo'ore boa'oohara. Ha oo'ore rogaa bisio, oo'ore bo reeto'oo oo'ore uu bo eaae- bo eaarei pu'abuu, oira ii'aa hioko'i sa bai hokoebo riira puuriaraaro ii tareo. Sa uu, eiparabaroeaa roo'ore oitaa'ita sa ato'atoroe sa tarai'oroe eiparaba'oeaa oo'ore bo riari sa ato'ato'oe kai sa tarai'o'oe. Eitaroo ta o paahuuba <hesitation> sukuu'uopa oira roiraba roo'ore oitaa'ita sa tarai'o'oe, haia oru oira- oru roira haia oitaa'ita. Eitaroo ta oiraba ei hae'oo huraba kai ta roiraba ta eutauroo ta roiraba ei hae'oo hurabaa sa tarai'oroe haia roo'ore oitaa'ita oiraire oo'ore bo sukuu'oro. Aarei ii'aa ii pu'abuurii kai ii'aa ii reetori aripupita aba'oehara oo'ore riira bo pu'abuu'oro kai riira bo koku'oro baire oirai oo'ore bo ruupe. Eipaa, bo ahea husiro hioko'i a hoko- haaboroo, bo ahe'a haruro a hoko- haaboroo uka rapaato rapiu- haariihara iitareo. A kukupita hioko'i bisio abariia oiraarei oo'ore ii pu'abuu'oo sa uu rapaatorapiurie haia boo'ore, eipaareha bo okuu haia ii pii piro hokobaa sa oirarerie bisio bo okuu piro baiia sa o koerioboo oo'ore bo soobeasoorapiu ha riira atukaraeu hioko'i eipa'oo a hokobaa bo puuriaro oiraarei oo'ore riira bo hukubuu'oro.